Pos más te val de lleval bañaol porque puei avel genti que s'alvorota si te bañas empeloti. I si hazi calol güena pos ni tovalla te hazi falta i te secas en un canchu paí. I güenu, comu a ca vés semus más moernus pos tendrás de lleval-ti unas alpargatas pa no eschangal-ti los pies i tamién la crema pa no quemal-ti, i tamién un gorru i tamién una nevera i la retahila puei sel enfinita.